Lu manciari havi assai a chi fari cu la nostra saluti, la nostra energìa, e lu nostru èssiri sani o energètici, comu puru cu la nostra forma di lu corpu, sia si semu grossi o sicchi. Pi chistu, havi 'n impattu enormi supra tanti aspetti di la nostra saluti, sia fìsica chi mintali, p'aspetti chi si ponnu nutari sia a longu ca a brevi tèrmini.